Suat ira kamami fanga tatanusi ra niu wewei ra waluk ira galak tei nalewat hal wekan ira. Sa katara kel wawa, le kawosi ni likit a wanira sebi, abis ira kagutuk watan a teteu. Kaleba lau masin parut a le kawei manci <hesitation> kawei nancur fua, abis kataru wawa far ramas-ramas sa, kafora le ni sari pati bai ra nagamari kel ira namatoran leman abis ka ni bai ira sate kawei jadi suat a. Le ka ka tura ikan a, utan na, maresan a. Wida kafinkatu lau goran, tual. Kesui, fak-fak, bula, misol, sorong tura ambon. Tarus kamami roka-roka Nagamari datanak suat ira ababis ulan tolu ira juta utufat riun ratulim, le kawei mami karja ira nagamari falabon a tura ni pis a juta uca, tarus koran tarima kasih wekan-wekan nai tekad seram bagian timur.